Fomba fanokafana tavoahangy am- fomba fanokafana tavoahanginà divaigna aminà tire bouchon-gna ndraika: <hesitation> izy io a vy, vy karaha miolongologna miolongologna izy io, miolongologna lavalava de <hesitation> misy fitazomana ananjy koa, misy fitazomana ananjy de asatoka amin'ny bouchon-gna amin'ny divaigna igny izy a de ahodikodignanao, de avy akeo am'zaigny a <hesitation> rotonao izy a sady mangodigna koa anao aminanjy a mitan'le raika misivalagna aminanjy igny.